Jélⱥ re ýn köö e jmíi’ re lɇ ré lí juó’ ere jmⱥⱥ tá köö iⱥ’, köö iⱥ’ ‘nⱥ’ eli xen jan dsa ire sö’ bá iⱥ’ jö ela relí juó’ ere iⱥ’ köö xiñǿ’ o larelí juó’ ere i iⱥⱥ’ ra köö xiñǿ’, ‘nⱥ’ ere xäa’ra nⱥ’ere jmⱥⱥ bý jíi’ iⱥ’ jö xiru ai xen re sö’ iⱥ’ jö aexa relí juó’ re jmⱥⱥ.